Онҳо гуфтанд, ки дар шаб дуд аз тирезаи ту мебарояд ва ту ҷодугарӣ мекунӣ! Мо хандидем, вале онҳо ҷиддӣ буданд! Ҳатто яке аз онҳо ба милиса занг заданӣ буд. Ба фикрам, вақти он расидааст, ки бо онҳо як сӯҳбати ором гузаронем. Ё шояд ба онҳо як кулчақанд диҳӣ то осуда шаванд!